Ireo sakafo heverigna fa magnatsara ny fahitagna zagny fagnitea, da ao ny <hesitation> karaoty, ao koa ny voatavo, ao koa ny <hesitation> ny kaky. <noise>